Dadi lampu surya gena, ngom kare biasa yo pake yuke ia ge karna ngom mi lampu pln gena yang, dadi ngom pake ene ge gatebe ngom so loho lampu toma fola ma doya, ngom mi teras, a turus ngom <hesitation> mo putar lagu, mo putar tv, a ge ngom pake surya yuke ia. a gatege